Yahee dasi umhan mbahan bune munsansia dasi numhan kumansiso aiya bamunimham widdema surake mukuhankaha mbune muzarasi butuno azaha mannahan ngalke kofo kulaganna gwa kakulaganna kofokowota nyiroa gurlimi siriyan gursu dunasalmi takulagamma kofoso turlanagu muladan uzaku kutturowa guro nafulane nagakafoso uzan nyira nazaya mushira uza chakla shigande amma nashinga bata gade muzansi kwafintaduro tugowe kwabiyu tuye wabiya ladiya.